ଅପନା ଖାଈବା ବନେଲା ବୋଲେ କେଊଂ ଵିଭୀନ ପ୍ରକାର ମସଲା ରୋ ଵିଭାର କରନେ ଦେ। ଏବଂଗ ଆପନା ଯାଓ କିପରେଯାଓ ସୁଚୀ ବଦ୍ଧା କରୀ ବାରୀ ହୈ। <hesitation> ଖାଈବା ବନେଲା ସୁମାରେ ଅମେ ଵିଭୀନ ପ୍ରକାର ମସଲା ରୋ ଵିଭାର କରତା ହୂଁ। <hesitation> ଜା ଦ୍ଵାରା ଖାଈବା ବନେଲା ସୁଚୀ ବଦ୍ଧା କରୀ ବାରୀ ହୈ। <hesitation> ପ୍ରକାର ମସଲା ରୋ ଵିଭାର କରତା ହୂଁ।